Tivot la terikirung toruan tabar lo tula tunama ga magimarang tavukup mang taip onum toruan tabar toruan la mitara man ubimeng teip la mitara man ubi meng mela na panap mela makosar meng ubiap ga la buat usim meng me abulap me parak na pilap maim toruan tavup maiam toruan ga leba mela na puraina mirie magaulap ganam ga ubi maiong a temaira ba ba temaira parabiriap ga temaira ga mela eba ma redi meng prakip maiam mena luguep teip la me durimeng ana, na puranama mela ba mela mailam parakip non luguan mapaga la kosimeng parabiraba ma livotmeng parakip mirie maim. Luguam maiam ba maiaram mirie mairim mena puranama me lop lame mainama na puranema ga maiom ba temaira ga parakmeng ba ma pinis na eng parakip na puranama mela ba mela maivim koip mela mela makosar mang mela ma gosmeng ga ina miabum me parak naileng ga nabit <hesitation> ga mitara makisar meng navup maiap mila murum na usik pianam mmaiong tavuk maiom ga mitara maset mitara maset tavuk maiang toruan <hesitation> pagap la buat ugami ga eba nuga sasang nang or nuga na maning nuga mariknung me karat ba marelang marap kararip la tale pile meng ba mailang noun mitara maset taurukup maim mire lop onim tabar ga taim la tula tinama tale ga gat ina terigirang muna la tale tume ta parung me parak leba taba rie ga tula rie ba tomarikneng me pararak ba tala tie ba tomarik me parak.